nam tok gaf tok ccheo yabisseni. Jar ishian ka hujian won ishin yeten namanyaa atin kun attam akan arman baate ama hujitan atam akan itbate dargetee bila atin inamar hinmbein. Dub nam kant wonnin yeden jaranyaa anin somme, bidii midasse ,tunninen jar kinki kagugurda hishma itkanne. wom akana tanan waq guddion tochi ana dee akumkanan dargedde dub namkun akan yedenii